Ewa, Pingouin boka biby hainao, vorona vorona boaka aminy Pôly Nord any raha io, azo atao classena anaty ii vorona raha io satria raha io manatody, bokeo koa raha io manana comportement karah vorona reny raha io mandeh, karakarah zagny.